Eritsereto hoe tompotragno fihinana raiky iha ka nitaray gn'olo nihina tao fa raty gny tsiron'ny hany ao. Ino gny hovolagninao?